Ijin ja kjín tkuya jña xi be’an tanga kuitsé xi- xi ijin xiyajnu nga kui ijin jña suse kú jña suse jña jña kixí jña guajiyo kú jña yá kú ijin kui kanela kú kui ijin xi tusijen kúu kalabu kalabu tusijen ‘míre kú kju ijin komino kju pimienta kúu kui nguieje kui najmi kú kju kui ijin nguieje kui najmi kú kui ijin kju nga kjuanindá mole kui tsa’ajo kui najmi kui ijin tusijen tusijen nguieje kui najmi kúu kui ijin najmi tusijen tujmáni mandá ijin machjen jmanga kjimanda tsa mole tsa mi ijin tusi tsa mi najmi xi ijin kjimanda kú k’ia nga chjen kui ijin tusijen kui jñaya nguieje.